Kodi kodi ka aplanando ve'endo tedi niuu kuiinindo ja io jaku in color kodi kueendo kueendo pintura tedi jiaa kuja ja tniindo ta pared ve'endo niuu ña'a kodi io nuuyuku io ñu'u kue'e tejiaa kuja kada tiuku ja pintarndo ve'endo te kuenda ja va'a kuunde'eaxi.